الحوض مسدود؟ لا تخاف فيه طرق سهلة تسلكه بنفسك، أول شي جرب تسليك الحوض بموية سخنة، سخن كمية كبيرة من الموية وصبها بسرعة في البلاعة الحرارة ممكن تذوب الدهون إللي مسددة الحوض، إذا ما نفع جرب خليط الخل وصودا الخبز، حط كمية من صودا الخبز في البلاعة وبعدها صب الخل، الخليط ده بيفور ويذوب الأوساخ، بعد شوي صب موية سخنة إذا الحوض لسه مسدود ممكن تستخدم مكبس الحوض، إذا كل الطرق ما نفعت ممكن تستدعي سباك.